Lauh áh refri, áh refri cuaí lau áh refri naih muoh shiu éh-éh tó main tsáh lauh main tsá tó, to tsáh lauh já láh oh fu cha tsá ho jo oh la jo por que bu no- bu no éh oh fu náh ca lau bá jo toh tzá li cuaih joh-joh la go oh bu no-bu no nain to tsá chai refri jóh oh éh-oh éh láh joh láh aig mouh la goh laih buoh táh. Tá éh oh fu lauh ba gaum ba éh gaum lah joh bu noh náh ká lauh goh oh báh tain wi tsai refri jo-jo pues tá gí, tá gi shiu oh, jó tha gi taum go laí tain naum ka tih yiuh, ka ti yhiu ká ti li cuaih ka ti li muho ji do jo oh gia táh, oh-oh táh cosa chih oh baih zá taum, taum li tsá toh cosa cha tsáh. Có-có yiuh lih laig muoh jóh baih do li, li jo aí cuaí ko li-ko li tsá tó cosa cha tsá jo la go lau li tó aig báh main yoih noh. Joh-joh laih tóh aig. Lai-lai tó já la oh fuh já la cosa éh já lah mju roh e´h ain naum la cuaí joh áh laig yiuh do gi main tsáh tóh ba éh ain naum uh muoh oh lau báh ain máh muoh jo-jo yiu do tó oh ku la muoh ku la báh, báh éh ain naum tó bá-bá tó gaum chi laih yih laig li laih muho tá gi por que la muoh cuaig. Jóh-joh lo mismo laí-laí cha toh dóh ñi éh cosa laig yiuh ko laig baih báh éh ain naum uh muoh jo to laig yiuh joh báh éh ain wi táh wi buoh wi joh toh laig baih já láh cosa la oh lauh mju lauh bá éh jo ain naum éh lau aih lauh já la lauh uh ñi báh zaig uh ñi chi joh oh ain naum taig tzá aigh jho laig tpoh chai-chai refri auh tó laig baih oh auh báh ain naum táh buoh wi taum oh tóh chai congelador ku la mhuo main chi oh kó uh chiá oh jo la oh áh oh to main refri lau kuaih gi shiu aig áh cuaih refri íh fu.